anieiva ciù voentea a vedde un conçerto ma no l'é che mi no ghe vadde voentea a vedde no sò unna partia, ma o conçerto o me gusta de ciù me piaxe me piaxe a muxica e me piaxe o tiatro